Jan ka nravana ko koa okao ña ovana a nriguan, nidana va'ana keana favor, nradana keana preparar, nida ka nravna ini ñoo casi ini ñoo yó nravi nravi ni kixan ta ná kua a kixan bana, nravi nravini kixan'na nioyó kona kanrui nidana nrui mexico, yikuan ngakechon'na, ta kixabana yó'o xa viko vá nguan kixana oruina iin semana ta yaá viko tada nguña kuxi kixa camion, kikenñatón ta konna onka kadachóna, chi ñoo yó ta ko chón yó kunravinri chi ko chón, kano kini ñoo yó pero ko chón, duni mexico ka nruina yikan a nrui ni dana kordova, puebla, nida ñoo jan, kachikano ne nrui ñoo yó chi ko chonyó tá jan xana kechonna taxa viko va nguña nrixana ajan.